Mbuobob are tuctue, ah ebuobkie ehh wa tahh me are pom pom laba mruecchie ochuwe wehtakh orem, orem Owen mlie me, because emie kel ovens are especially, teh me kpelepekipe se gen ker kel, ofen vee afamile wunynu Evem ove Ogboro mom acetor me betep bemer aretor be biel ke me, mienia ket over mechie Kper benyan okelo, elue wuban. eynu, mie'kel orem, nkel ovem Lababa ye rue ochure chi enten Qchnwe are praleme beynor yuor, opielery Lamu lephieya ke Lafal ntrromuwe belure fina nyina nyamu nyinueyemome chic amie pich kikie lebeble abie pic bee epien, ochu we woe kalemi mbuobo ah pomki pomys lelouffum llou fina mbieki eve kie pom pom mbe, erie Pom mbe eefen, bieban lh bom biebam ebons, ayie yer nele mpam oyeho and mpam oye akakie onimetchoo kilynom ekutuan lee mpam ove kie pom bey poran, mpamoyich arh le bovie kubushi aha yeu miele Vele en yie weчапили mpan wabe bekene bom, edza kokie pom okara, epomu okana lebuan epom okara le, te me chhi no, yeh tuentuen erumn le bufurr ebu fina chie ade aré bonye, ade aree latal aborinu lafal akelkieye benyin ebieriepie, yie pie benyin ebee chi berie beyam Omikel chi mom eshi alue lee mpilekparo, nfeleyi lebebe labalaba oruechie eye nyum einer-rie ormeleyi okich, orucksie yuon Obarole yerienn kich lebo kolemu layiel, etshehletshen, ya efere bekie beber ebich ochuwe omele bekpe bebien, orite orapel, odzan ora-liepel ochiulevon ligne, ogeb beleb oboro, okur uren owe cine che yur kubusni kie dgan orapel awa elich. Odza ovalepel alich ogeb beleb onweh, odjie oñece etebo, oma men le eteboh one ochen buro, welke le elebo edza elie enwer kρο edza mene le befor ebeych, lejret Umaki, lemakie letshelitone, emp ochnwe okpe, but ge eie viele befem djie djie djie ebie evee kie pie pich lesham elia. and enmeleye yuor ynor and yiemel leye yuor yur ahh eye olkara, akara kelkel ennkpo, benyin. en bee piepiah lepo okara okekel tse tse tse tse, laba-ba-ayie- mpom pom Labs, epomir clie weh ochuше окре out ourberen ochiwen odenie wah kpe lorberen wehochwe olepe olorberen mom eshie nde Ofeleye bob wuren oweh akiweh nde mou aha feleyie eyen chu boyur myin eyie veleye mwrabwrab le nyin ewany, che eviewuelebong, ornelin efewer enyam okupokie leyiel Orucokie leyiel eh mom eeliki chi pie chi eyelie dzi dji djui le muon echiki chi pie but laba yihe Laba ероти leba, baki Okara ochu bom enh benyin, bemie kel orem aweh bom bemiekel esheya kemikem, yeh epiale yieh. Yeh rie rieya Laba-ba-laba nyin efeh ayie bee bie yie bobova ebobora emie kuel le mpam akars wot wah the the tsel eyuo yuor arie bierien, adeh amie pom Chie weh are vierie lenyin kie wnen owen, mom eh ne leys akie mom ah emp ochhuwe orude because pepia but yeh emi yani mion eych, enieveli bom ebee behlkpo the the egefefen avetor, buan ebe echuwe omuonimoms lesheya에서 Ibie ave Kie Kekerenie, regefen yeh fer enyam lenafah egegelebitem ebi, be bee bewustem abee kich yeh dzor lebeyam minor oyen, yeh meh ochnwe chie ade Tebomkpo eie be pie bebek eve beh pie bee ben, boreye le bempi tse tse tse ebemalopia yefinanu lebufurr ebufina eborrya, lebegbang betani bepual ebee borr ekubishi, mand murkwe ah ah ebonya leome awch eborba awa, eles emeleyie rebres. avetor myn efch fer but ochun oma bien leshani clien avike pie tumewe bellisen eye ade le myjum ngiun eye ariki pie pie ade keleye bemie le lene elue